Ngëyët ajá ngëyinkirin náyafan ngël pasëk mënjá unú iyafan ngël kar indáanan ngul, kar ngëndo ngël ngënko bëliyëng konţan já ngëyinkirin náyafan ngël. Ajá nayá bëyafan aná mbandí nëndáana ngël, nëmanţáan ngël koongun kajá ngunţáalul. Ngëdarëk kak ná ngëmpí yank dí ngancíndun, ngonko kayinkirin ajúg ngël ţí pëndeelan ngul ná pëndáana ngul.